Reto <shushes> aby ñy karazany ñy kiraro no aminy ñy fotoa ampiasà ñ'azy :ñy kiraro fandesy an-tsena, lafa teña ro mañan-tsena añy aminy ñy fiaiñan-teña andavanandro mañisy azy, misy ñy kiraro fitsinjaha, lafa avy ñy fotoa hamonjea fety, mitsinjake mañisy azy ;misy ñy kiraro kitroke, andesin-teña aminy ñ'andro manintsy ;misy ñy kiraro misinjaky, azonao andesy aminy ñ'andro mafana.